Yó ta ta ku ña kiti ta ku chón ña kiti kanoga vini chón ña kiti kuanrava na kacho, chón ña xikati ñoo, chón tikolo ho o on. tikolo kitijan ngu kiti ngua nrava nru tu kiti nrava ngu nida ti'la, tokoa xhin ho o on. chili ho o on. chili ho o on. ho o chilii xin ho o on. pues ajan kitijani u kiti nakaiin.